כְּמֻראסִל צַחַפִי אַוַּל כּנִטרח עלא אלמשְהוּר הוא شنֻו לַחְצַה לִבְּדְּלַת מַגְ׳רַא חְיַאתְכּ לִמִהְנִיָּה, בחִית האד סוּאַל יַעְטִי נַצְרַה עַמִיקַה עלא רִחְלתו ותַחַדִיַאת לִוַאגְ'הַא, ולִקַּרַאראת לִכַּאנֶת נֻקְטַה תַחַוּל, מִנְבּעְד נְקְדֶר נְשוּפוּ עלא תַוַאזֶן בּין שֻהְרַה וּלְחְיַאה לִחַ'אסַה וכִּיפַאש יִתְעַאמֶל מַע דַּעְט, לִהְדַף דִיַאלִי הוא נְבִּיַן לגַ'אנֶבּ אלִאנְסַאנִי דִיַאלו, משי כַּצְּרַה לִי יִבַּאן פִיהַא פְדוּ.